Mu ne ganaar pour nu moo xàmmee doomam yi, ganaar daf dee mun a <hesitation> xàmmee doomam yi si su dee nen, daf dee mun a def nen yi yëpp thirty days la dee nen, fanweeri fan. <noise> Su nenee mu toog si nen yi du génna, ga- ganaar su dee nen si nen yi la dee toog. So su toogee si nen yi noonu xet bi mu ngee dugga si doom yi si biir nen bi. So du xee- nen bi tam nga jël xet yi seen yaay, so noonu lañee jëlantee xet, noonu jëlantee xet ba fanweeri fan yi mat, su su fanweeri fan yi matee si la koy toj nga gis nag nen bi commencer di xar di xaaj di xar doom yi di génn, su doom yi génnee nga gis leen nag mu ànd leen ñoom ñëpp ñu génn si biti, so nga mun a xam ne ganaar bii yii ñooy doomam, fu mu fu mu mun a nekk rek fu fu mu mu a nekk doomam yi fu leen xet di xeeñee na xam ne suñuy bële mooy suma doom, su amee lekk doom yi suñ ñëwee it bu bokkut daf koo xeeñ mu dàqa ko, nga gis doomam yi ñëw lekka. So moom noonu la dee xàmmee doomam yi xet mooy mooy mooy mooy tax doom yi di xàmmee seen yaay, yaay bi di xàmmee seen doom yi si xet bi lañuy xàmmantee xet. Bés boo toogee fanweeri fan doom yi dañuy jël xet bi yaay bi jël xet bi. So xet boobu suñ xeeñentee ñu xam ne lii suñ yaay la, suñ doxee ba tase sax dañoo xàmmee ne bii suñu yaay la, suñu lekka dafa gis doom yi ñëw, ku si bokkut ñu xam ne yow bokkuloo si ñu jéem laa génnee doom yi lekk.